कुत्रू पाच दस मिनेट एक्सरसाइज करे। अते चू अगेल लपाई नामब करे, पुछेल लपाई नामब करे, पुरुजीन जाई। अते आपनो ती नांग रूटो आपजे, चू अपने घरने राखवाली करे। जे चुट्टा आवे रातमा, अपने घरने चू अते ती न तावाली करे। आपनो ती नांग रूटो आपजे औपनो ती प्रस्टे करे। पुछेराडग परिकेर करे, प्रिकेर करे नामब करे। पुछेर लपाई नामबं करे, पुरुजीन जाई। अते चू आपने घरने बुशताउके, टीनुंग ध्याऊजे, अते च वर्ट।